نحب إسمي سميته أعز ما فما في الدنيا هى أمي اااا ما نتخيلش مش نلقى إسم يكون أحلى من إسمي صحيح كنت هاكا أنا نقول عليه سموني إسمي هاذا لاكن في الأخير أنا وليت نعرف أنا تاوو وليت نعرف إن إسمي أحسن إسم.